بعد عشر سنوات نحب نشوف روحي مرتاحة ماديًا. نحب نرتاح لأنه أنا إنسانة يعني تعبت، وكافحت في الحياة، ودرست وحبيت نوصل لبرشا حاجات، نحب نشوف روحي أستاذة جامعية، <hesitation> مرتاحة، واصلة لأعلى <hesitation> مرتبة، <hesitation> ومرتاحة ماديًا، ومرتاحة نفسانيًا، هذيك من أعز الأحلام اللي ننجم نعملها، و اللي نشوف روحي ننجم نعملها بعد عشر سنين.